هندخل <hesitation> يعني <hesitation> مثلاً <hesitation> جيميل أو أوت لوك اللي هو تبع ميكروسوفت، أو ياهو، أو هوت ميل، أي حاجة منهم وبعدين نضغط على إنشاء حساب، نكتب البيانات زي الاسم والعمر ورقم الموبايل، ونختار اليوزر بتاع الميل، وبس يبقى كده عندنا ميل شخصي.